To'q ko'krangni o'ylaganimda, hayolimga tundagi yulduzli osmon va chukur suvlar keladi. U bilim, ishonch <hesitation> va barqarorlikni ifodalaydigan manba deb o'ylayman.